<noise> Chiuuwaa na cantycweꞌ cwilꞌana ntquiaana ndoꞌ cwilalꞌueeꞌndyena ntquiaana joꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nlꞌueena na nntjaana quiooꞌ na joona nlquiina joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na nlꞌana cantycweꞌ ꞌnaaⁿna luaa catquiaana na nntyjanaꞌ naquiiꞌntaaⁿ nꞌoom chaꞌ na joꞌ jeꞌ quiooꞌ jeꞌ na tiqueⁿ cwenta titquiooꞌ nntꞌiaaꞌ catquiaana jeꞌ tquiaaꞌ cantycweꞌ joꞌ wjaañoom jeꞌ joꞌ na joona jeꞌ nntꞌuena quiooꞌ na majnda̱ tꞌuii catquiaana luaaꞌ jeꞌ nntꞌuena jeꞌ ntquiina luaaꞌ na machꞌee cantycweꞌ luaaꞌ cwii chaꞌjom cwii nnom catquiaaⁿꞌaⁿ luaaꞌ na nncjanaꞌ quiooꞌ na jom na lqueeⁿ.